Nauvana ton tseksiako pah kakak pa sai tsiako er pah ar bete peor poh na ono bero bero nauya to vavasus sopo nor pah imatana bero bero nawwa to vavasu nor pah sahi ubam to vavasuc nor pah kakak banusa to dedenama kaka kah pokapoka na poh vatsu naono, tsiako pah ar bete peoh. kah ah taba tovava sus pah bero bero ar. Tsa vasus sopoene pah imatana. Ge vasus ene pakakak. Vasus pasai oyia tsan tetenom kah de enenma pah kakak bero bero peor tsan opoem pior pa imatana. ubam toh vavasus sopo norma pah imatana. Bero bero toh vasus pah kakak koh bero bero to vasus nor pah sai. Nauvana nabana voro pe bero toh vakes mamaninor oh bero bero sopo poh nauva vere to tenor. Pah mosina piara ubam tsa tariar, kah vavatuts peor po vore, ar vati tsor tsue kah rior kor badonor tamba nara tah kah vavatuts enoral pior. Bero bero nauova to vavasus nor pah imatana tesopoona pah gaa, ge ah tutso kain nauova na buar veri kora, pakoh pah buak mi sopo po nauva buar yeri a tsubiri ge kain nauova buar veri korah vets enor pene vuvui vapakatsoenor pene enen vatina tete amomoto. To vets enu pah ar nati to tata tsiakona vanu. pove ne eh kua vakes tsuenor mene vati va amatono. Tiva vapaka tsoe ene tovavu kainu pior pa tamba vati nor tsiako veni pene. pove akua tete amamoto en vanu sova kain ar vati tsol vaseveane kene tseak a tabani, komananu tsene tsiako kah ah tate en vanu, ene pa ma ar tsoe sata nor sese enor pene vanu. Sovene tokema vavu kai peor taba vati nor tsetsiako nor en vanu, povene ene a kua vanu. Tokita tena kua ubam mosina. Nor tsotsoenor tsan tetenon kahtata akuk enoon pah aran. Tetenom kah ann kuk em pa aran nor vanao akuk em ma. Pean tsa tetenom kah kiukiu nom. Kah aguasen pah ar tsan ananom en vanu pean. Sovene toh kiukiu kah ar kokoma tsuk nu ar vati rova nene vava onotonu en tenekiu. Nauvana anabana voro pero. Toh mama ninor oh berobero sopo poh nauvana veri to tete nor en mosina. Hubam tsa tarior kah vavatsuta en pior ovore. Ar vati tsor tsor kah rior kor madano er oyia oh tamba nara vavatsuts komana enokra peor. Hubam to vavasus nor pah ematana berobero nauva voro mamadono. Tesopona pah vokana nauvana buar veri. A tsubiri ge oh kain nauovana buar veri kora to vavasus sopo nor pah emanatana oria oh kain nauova buar veri. Tsan vamoke arior, tsiako kaim peor ge poka em pah asina rior kor tamana naer ma vone bero nauova. Tsan kah vamoke nataer pa arvati nan popoka voanom koh nata ena vav an noma buar koh mamadono ena panan vovore vuaka nom abuar, poka nom asinano toh tamanane vene panane tsoe voa vurue. bero bero nauovana to vavasus nor pah imata. Koh bam pah kakak. Oyia rova nene vaonoto asivi voapapana pa pa nauova. Tsiako pa arvati tso tsiako ahenu peo. Oyia rova atsi sivi nor sivi ane pah tsene vasisio tsuk avasikiro. Hubam taim nara popoka tsinora vasikiro. Ovia rova atsi sivi nor sivi ane kene vasisio tsuk nu ava sikiro, vasikiro berobero ti to berea ats enor peo pah geno rova berobero tina taba buana nugusana taene pama ta rior. Avasikiro geatanakave ovia rovakora.